पूरा दुनिया में बहुत्ते देश चहें जिकरा में कुछ देश के नाम चहें। अर्जंटीना, अस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांथ। जर्मनी, इंडोनेसिया, इतलीग हम <hesitation> जिस। देश में रही चीहोंका नाम चहें भारत अर्जंटीना पूरा दुनिया में। बहुत्ते देश चहें जिकरा में कुछ देश के नाम चहें लिथोपिया, इरी। ट्रिया, इराक, वंगोला, बेनी, पुरकीना, फासोग हमरा। <hesitation> सब के देश के बगल के जिए पर उसी देश चहें। उकर नाम <hesitation> चहें। पाकिस्तान, स्रिलंकब, भूतान।